Misy ora miasa eo amin'ny fiainantsika olombelona fa ny fiainana kosa tsy misy ora voafaritra, izany hoe mila mahay tsara mandanjalanja hoe miditra am'valo aho any am-piasana, mirava am'raika amby folo, tapitra hatreo ny asa. Fiainana hafa indray ny iainana am'raika amby folo ka hatram'ray. Ohatr'izay ihany koa ny hariva, mijanona miasa de mijanona miasa, congé de congé.